E woodi borkonu, e woodi kaɗɗe, e woodi alayya ho, e woodi tungunwa, e woodi maagi, e woodi tafarnuwaaje fuwe ɗon.